<noise> Salama alikum, noy fabbi faa, ayya mi nani a baangi. Allah sarki, barka, barka, <noise> barka, mi veli wallahi, mi veli. Wallahi Allah wad-hok-Allah-Allah waddu alki. Allah barkida mon, Allah waddunu mun sa'a wallahi.